Tonga da mifony iaho raha nahavatondraky anzay amin'olo tonga da oe azafady rô fa sy ra nagniko nankeo fa da azoa raha raiky e mibebaky zany gn'haniko zay zany gn'haniko raha ohatry koa hoe <hesitation> raraka amen'olo tame toerana nindranomako gne kafe nindranomako.